تل e agar عالي tola menjosa adem daymana owen urtiga ewgikesol, urteriy mogoja agar alien keela teagei keson, oriena kalenga weadkachaleia <hesitation> agar ekol gon joe kota menjosa ironon tellin kochi elton ooki kan marratta aman taie taie weada ten eka, aman taie taie eka weada ter ookikan, hosan joe shafra mesol agar aalila menjoja ookikeso.